Save te tu mun kata tsa nga mun da nga an in son trina. <hesitation> Ni mang ni en pa in an kalina lam tur te anshet hea ani. Tsoan save apui, apui zok ten anau zok te anshuai trina. Anau zok te tsoan tsutia an lho tsoan an lau tsin tsa ve pa trina ni. Zan lama an lho tsoan arsi mang ten arsi an ena. Tsutiang te po tsoan an kalina tur anshet pa trin pok ani. Tsoan rim te anshet hea, rim te anshin tsa a. Tsutiang tsoan an kalina tur te, an led lia na tur te anshet pok trin ani. Tsoan tin kung te in emo til sha te na tur, <hesitation> lang te <hesitation> mishing til siam kong te po anshin tsa hea. Tsutiang tsoan an led lia na tur emo, an kalina tur tu alau ol zampa pok trin ani. Tsoan sabat te tu <hesitation> i ti le <hesitation> ti kalina lam, ajang pon, an in pui ti te poka, tsoan v-shaped ang deo hean, an kal trin ani.